التحكم في الحيوانات يعطيك قدرة تفهم الطبيعة وتتعامل مع مخلوقات حية، تقدر تحمي وتعتني بهم. التحكم في الآلات يعطيك القدرة على إدارة التكنولوجيا، تسهل حياتك وتتحكم في العالم الحديث. أنا أميل للتحكم في الآلات، لأن العالم اليوم يعتمد عليها، وتعلم التحكم فيها يفتح لك فرص كثيرة.